<hesitation> Roa arivo folo sivy amby ndraiky nan̈amariky zen̈y lay valan'aretin̈y araiky nihatra tamy faritra tamy tan̈y maro anisan̈y zen̈y Madagasikara zen̈y, ke tamy andra io zen̈y no <hesitation> navy nihiboko jiàby tan̈y jiàby kô tsy afaka miboaka an̈ao tsy afaka man̈ano raha an̈ao, tsy afaka mifandray amny olo an̈ao.